ସେଲ୍ଗ୍ଯାନ ସାଂସ୍କୁର୍ତି ଵିଶଯେର କିଚୀ କୋ ହିପାର ରେକୀ। ସେଲ୍ଗ୍ଯାନ ସାଂସ୍କୁର୍ତି ରେ ଅନିକା ପ୍ରାଚିନ ଅଈତିହା ଏବଂଗ ଅଧୁନୀ କା ଜୀଗଣ ସେଲୀ ମିଶୀତା ହୋତେ। ଏଥୀ ଫୀକା ଏବଂଗ ଜୋନା ସୁନା ପ୍ରତ୍ଥା <hesitation> ସେଲ୍ଗ୍ଯାନ ଦେନ ପରିଵାର ସମାଜର ସମତା ଏବଂଗ ପାଜର ପୀଶ କୁ ଅଧିକା ଗୁରୁପତ ଦେହିତା ହୈ।